Yauwa iman aru ngu kne wushe wanu kman na rini ngu waham iman aru ngu alli gall yod au ya wulau wa wulau ngu wawi a yaka kraya yen kra ga wuna dan bana ng alli gau rongel wal iman our ngu alli gau wal iman aru wanga alli gau ye gurum gau ngen dai ngu waju yaju guy a ngen akul dau muhu go wa ndanai kmani ngo do bash yo iman our yo wanda nai illelau ula kmani ngodo kmani ana dan bar gadu migau nga mu jammai ngu ibal go ngayo wuna don taimako gudu kman nandu ng dai wudan kul ai ru dai ai nm din gu km ani nasha gu go ngoyo wuna dan bana run gu di jo dai wucce wanu waham iman aru nngu alli gau yoyo kmani nari yaba wan ngu yoi ngu din gu kuneshi gab ball yo adaga watte migau ngau ngu ibal ya migau ngau nngu yegg unai ngau nngu kura ika kra yo songu wuna dan bana sood wod guro wai iman aru ya ngu alli gau yo ada ga watte yoi ngu fudungu ago yo um migau ngu injici lortu yoi ngen lortu nganai ngen nafaji lortu nanfa ji ga watte koini waini lortu go yoi go alli goi yorongu wucce wane iman aru wa waham nga dai wu kumai wal wuko i wal hu m ngu yii sub u ga iman our wa walau ngen yaka yika ka nngu alli gau umm waja gu da nai nguram go ya. Ga yoi ya ngu wucce watte umm watte yo waham iman aru ngu dai um gundu iman our yo halla iman ngau ako ara kuru hin gi ga di gabsuna ngu naki yalla lang u dau go wuna dan bana umm wucsii bu dingu wuna dan do ngu kune dijo nga yo wutte waju gu um ga kmani na wuni wokturan nga dai yo yon a watte wuhum wuhum iman haida nga alli gau dida yo a da ma watte yo ai ngu kuru nashagu aga dai ungandu iman aru yo ibadan ngu wan kmani go ngodo um wan kmani ngu wado migau ngau yo watte ngu kamanika wan kmani ngodo go wusul bu wuka kura go wusu wuka imu wusuibu wa lau go ika irra da iji imuadu watte kman na w unai ng yi shibu watte din ga du nai go tumgo yo ada ya guram ngau go waju guy a ngu wado ga wutte wudur kada guy a ngu gau ga umm watte yoi anngu yar on gu wutte wucce iman aru uyo dai karun iman aru yo nashi gani aru watte wush shi ga bu uan umm yo ada go yoi ngu fudura man umm ada ngu wate wela mallum ngau go yi kulo bog au umm amana agauna ngu naju naju nai naju nai dau muga dau nhgu du mu nga dan ga watte yi yo wutte we lu mallum ngau yo yikala bog au ga watte wushi bu wuna dan baza umm ngu ndu iman nau yo dura n go wuna dan bana wuna dan bana ru. Dai duran go yikairu wa na dan bana umm butune dan nan ani bana ga dau go wushi bu wuna dan bana du watte duran go hindu lvana dan bana yoi ngu chingu kune wucce iman aru wa waham nga allliga wa umm ngu yaji gu aguram ja ngen ikut umm ye gu nai ng ana nga ya ji gu ngu ra ja ngen akul nngau ngen nngu ngurum gutte do uis lau wa ngurumma yaru ngun du umm luga ngurum ma aku la lai jaru ngandu wel au wa ye guram ngu waju gun ngiya lugu ngurum ma akulalai ja ngo ada ga watte yoi ron gu wucce iman aruwa dai woham nga wan ye gu nai ngau yo go bana wela mallum ngau yo go wuna dan bana yoi ron gu wucce iman aru wa waham ngu alli gau way o ada ga watte ala kmani au ni yabu wan kmani anyabu ngau kuwa sai ngoo bargadu gudu umm yoi ngu dingu wushe iman aruwa wushi bag u a umm yo umm. Mallum yon a j unai ddau ula mu ngu goda ga wutte kman nan bana nga daud au go wana da bana uu lau wan gen una dan bana wusa ja danai nguram ma umm yoiro ngu kuna wucce dai wutte iman aru wa um ya nnga iman aro wa din gu waci bu wa lai umm yo nngudu iman aru yo hajji go wai waja gaya ga wanu wal wa ja gu hakki go alli gau wal wan umara ga alli gau wal won ibada makka du ngu ndu iman aruyo kman nari ni ngu watte wal wan ibada makka du wuni na makkadu umm watte wadina makka ngu wanal kra go umm wan kmau ngo do go gudu w uku wa kmani anar dan bargadu yo ada acungel din ga. Wucce iman aru wa wahamiga alli gau ula umm yoi ngu wuce iman aru wa waham ngu alli gau wa umm umm wutte migau kula du yu go yau yafo mai wuntte ya lau migau nga naib u la rag aba daya nigau ngani ngu yi kula nijar go ikul ngu ya kula najeria ngen ikal ga ikillu bari ga nai ga yoi yangu wutter wucce ngudu iman aru yow a <noise> dai yod wutalai lais inga wan we lau wa ban aba yoi ron gu wutte uelu mallum gu uulau songu dau mungu wuna dan bana umma ya guram ngau waju guya gaju gu re nga yaya guy an ngen akul ngo daga watte umm watte watte iman aru wa waham nga dai yo din ngu akalalai jo ng ayo wan ngu dau gowany won bana wan bana nga wan kmani nguwado ngu wulau wa kmani nunadan bargadir umm yoi ngu dingu wutte nashi gani miyaga wucce iman aru wa waham ngu alli gau umm ngo ada ga dai watte yat mu iman aru wa yoi ngu dali ingu wosiba gu umm ye ngu hala yi kala kran gen ikul ngu ikula fu nu hu goi ngen ikul wecaa ngen nge ya kula kiɗa ngen ikul ngu yikul ngu yata kida yan gen ikul ngu wa da ga watte wanu watte duno rangu ucuna dam bana go umm wu na dan bana go watte duna ran nga wu na dan bana du watte wutal don lai what duro umm ngo ada ye gu rum nga go ngu wa jug u ya akul w ulu mallum nga ngen do mun gu affiso wona dan umm affeso do mu wu na ddan du baka ro din guk mani na wuni ngu wudan um ngu ada ga dai kmau nasa ja nai ngu. iye ngundu iman aru wa go kmani ngu hayin biya diga wahe gungiya kmanin ngu hayin arini angen kmabu gu hain ngo wada ga watte munnan ngu kine nashi ganijo nashi gani guy udo kmanin gu hayin ngundu iman oruyo wanu iman nga akkan arak u ra hingi ngu washa nuyo kmaini anna kmoun ngu dan muhu hain ngo ada ga watte iye kmani nari y aba au nga dai watte ulan welau wa nger bana we lu mallam nga ngen bana yaha nai yai ngen nga ha yo yaku ga wunadan bana umm yo acla wutte umm ogoga ngund iman ara yo wuna dan bana umm ada sul ye munna ngu nashi gani yon gen yoi amun gu ye dna mi ngau umm din gu nashi ga ni a yo munna ngu du iman our yo din ga wan kran gen ima nau akkan ara kuru hingi yo gau sodo aki gau ngu kran gen wuka ga kman na uu ni duno nga kraso gaka uu lau ngen. Kman na wuni du non nga wuna dan bana wulu mallam ngau ngen uuna dan bana uulu mallam ngau ngen wuna dan bana ummm wel umm nga ngen wuna dan banate affiso dau nga wandai yoi ngu dingu wucce bua da iman akkan arakuru hin gi yo ngasho washer wukula nguru kura ro jaka do imanau tulor re yalau ni kkra yora wuka la kra mu kaaru wu kulaa kira gamu jora mallam ugau na jug u na lau ni joru wukula kira ga mu juru re waji allu ga angala ga wa kigu ngurum ma mure watte umm umm watte dau ru mallu nga yafaji ga ijul gutte jaru umm gun du iman akkan ara kuru hingi yo nganle du nai yafa jija renaja ni joru wutte dau go we lan na wuna dan bana nga alli gauru jau umm yai nnga nu yu ku yo wel na dan bana nga galiga oda ga watte umm kumania na n ani bana ngu dau go wunadan bana yoi ngu dingu akula ga ai umm yoga yai nga din gu akulla gabou.